Fondogel tigjinanakini naji wasal krakir khaymaa awek iderosa tibinga talatiga adedingina youminga talatiga adedinginan fondog hita kemso fokel kufidangi ninakini naji tigjinan ashra hewa tangon ashran jowei tangon nadifan talawos wai damo, <hesitation> taban naji nayin kaba tigkangoni <hesitation> irkoto todi kabarng adlikan, shayayinga <hesitation> shaiaikan gahwoikan mazajina tigosa kefino tigosa adlinamea lakin fondogel ika kaba jahizka fa aratina wedibnaikan fajirnaikan dohornaikan.